Doehamezuni ímieṗ, moini eñuune, ézambala, eviasu, paske sóo niḃanei niśosaanui muṗe. Sohaŋezuni ímieṗ. Deɭũ díi, dohaŋezuni ímieṗ. Iɭũhe imieŋe: neɭo díi kúɭoḃoḃo, neɭo díie erambasuġate, neɭo díie kulati, neɭo díie <hesitation> eɭumbe, tú iḃae. Mee eɭũhe éparae ehame éśuku nuġśosaanui moini eñuune, ídoo nesakaŝe. Káhuto ézambala, eviasu. Dohaŋezuni ímieṗ. Budiale baźiee niḃuini baźuźũ, hanielolon. Níḃehe niḃuriame, ínoo doehaŋemaŋ, ézumbala, eñuune. Írio sóo nimieŋ kamel, sóo nimieŋ kamel. Mósimo éxoxole einto. Eñuune donesakaźũ manumo tú, donesakaźũ. Íi donesakaŝe, eźuni ímieṗ faŋ, eźuni ímieṗ, eźuni ímieṗ. Íi emãe míama. Doneźa śosaan. Ázie íi nehaŋefõka deñuune díi nézambala, íi donena buḃaane, íi donena buḃaane: kazũ odieŋ, kazũ ésuom, kábolen ópila, odieġo, tú. Amooġo omunaeźa odieġo, ífoġaliḃu deñuune díi moṗam. Kadoġañalon, manumo níġalimo, baźieḃo níġaliḃo niźiduo. Doini dośosaanui. Ímiehe muṗe arẽhe nikotãġaɭo aminihae ai ai <hesitation> kotane. Soniźa buḃaanei, mósimo inehãe fõka, enehãe fõka, deñuune díi, ézambala, eviasu. Soinilũu sóñasoo. Íźosihi ileḃuḃami miame, díi ehaŋezuni, deɭũu díi. Ehandeeġanaa ḃuḃanei tú, tú, tú nideɭũu díi, móhuto eḃaan muḃale.